हमर देश में बहुत तरह के पक्षी छे। हमर देश पशु पक्षी के देश छे। ईहा बहुते परकार के पशु पक्षी। के जाति पाए जाय रहल। पक्षी के कुछ प्रजाति जाईसे कोयल। कौआ गौरैया ई सब नाम हेले। जेकर में कौआ सब से कॉमन छे। बहुत आराम से दिख जाई छे।